Karazagna frômazy: ery vache qui rit, labanita, teama, regny boka le frômazy am'fôgnony reky fao, <hesitation> mozzarella koa, avy eo koa misy frômazy vita am'ronono regny, frômazy gasy.